كاو حلت كالرساله و قاعدت تقرأ فيها تلقاها هاذي الرساله جاء خصيصا ليلا هيا أكهو إشتااا مكتوب فيها هاذاك الرساله لولا هاذي الرساله من زوجك المختفي معناتا مخبي ااا ظايع ظايع مش مخبي ظايع عنده مده.